کمرے دا رنگ کرنا کدی سندرتا اتے واتاورن نوں نویں زندگی دی دین ورگا ہے۔ کمرے وچ رنگ چُنن دے سمیں کچھ مطمئن گلّاں دھیان رکھنا چاہیدا ہے۔ سب توں پہلا کمرے دے مقصد تے دھیان دینا ضروری ہے۔ جے کر کمرہ بیڈروم ہے تاں ہلکے اتے شانت رنگ جیوں کہ نیلا، ہلکا گلابی یا فیکا ہرہ چُننا چاہیدا ہے۔ ایہ رنگ من نوں شانتی اتے آرام محسوس کروان دے ہن۔ تُسی واسطے جیونت پوریواں لئے چمکدار اتے تازگی بھرے رنگ جیوں کہ پیلا یا سرخی مائل چن سکدے او۔ ایہ رنگ اُٹھاون خوشحالی لئے پردان کر دے ہن۔ تُسی لئے عام طور تے گرم رنگ پرتّے جان دے ہن۔ جیوں نیں کہ لال، جامنی، سنتری۔ بچے دے کمرے لئے رنگ چُنن دے جیوں کہ رنگین اتے چمکدار چُننی چاہیدا ہے۔ جیوں کہ نیلا، پیلا یا گلابی ایہ رنگ۔